Ndi tíw we ndu uto wi yoofna wi gi wii ŋatiwe, we ujanga wi sosolla. Ndu usosoli wi, han wédi ma soli a wi, we umadawi yaa unan wi garde, Han win uflé, win yaa gleey, wi ge woo. Bigolla nyaa bigaa wi dagí, ndu usoli mo girr. Biga yaanti ududuulu biga wom, mbo jamano ma gím bo waabo firgó, awe bigolla ntúmwi biga garde gtiw ma wim bangi woo.